اقدم هواياتي كانت رياضة التايكوندو ، بديتو بيها أبوي كان سجلني بنادي قغيب على بيتنا وشوية شوية لي حد ما حصلتو الحزيم الأسود ، بعد الحزيم الأسود شاركتو ابطولات ، بطولة المحافظة طلعتو الأول وبعدين شاركتو ابطولة العراق ، فكانت تجربة رهيبة بالنسبة الي